Eey, sagataaɓe ena poti yahde ɗuɗal jaaɓihaatirde mbele ɓe ɓeyda jaŋde maɓɓe. Ɓe ɓeyda faamuya e fannu e maɓɓe mbelle janngo e janngo aɓe njogo nafa mawka e nder renndo.